Matetika rehefa mieritreritra <hesitation> Italia izany an, tonga dia pizza sy paty no ao an-tsaina. Fa ilay pizza sy paty an tena hoe ao anatin'ny kolotsain'izareo mihitsiny. Raha vao misy fety hoe misy firenena maromaro, tonga dia ny italiana voalohany, ny italiana no voalohany hoe andao andeha hanao pizza, andao handeha hanao paty.